Este ra many ni-ni rnaz ra xcomid ni gél ra ni run cazar rninu larama ni, xila ni n+í na za chi riew za gúz rni raba, este ní na ra dam purthe gel rnaz rama ni gaw rama einty zth ma lechuza, zega tchi este lá rama ran rama gel, fuert na ra vista xthen ma, chi cun ra- ra garras zi xthen ma rnaz ma la-lá ra presas xthen ma, ra path bziñ, nú vez raw rama bziny rninu canzá bziny gel chí–chi xila ni rien rama xina rza-rza rani gula ran rama tchi-tchi cun ra náa, ra garraz zy xthen ma rgabiu má lá ra ni.